Un can, pe stâ ben, segondo mi o deve fâ armeno unna mez'oa de eserciçio fixico a-o giorno. L'ideale l'é ch'o se peu, o se poesse mollâ, o pòsse corrî e camminâ liberamente sensa ëse ligou à un stralain o à unna cordetta. A l'é a cösa ciù, ch'a ghe fa ciù ben perché arrestan magri, agili e in boña salute.